Karootoolu minnu i ye a fo, leegumoolu minnu i y a fo teŋ, i ka tiňaa juuna le. Iyoo bari duŋ, musoolu, niŋ i ye a saŋ. i ka a janjaŋ taabuloo le kaŋ ne walla i ye a jawjaŋ bankoo to, keňoo kaŋ. A be laariŋ wo to. Niŋ a meeta wo to a se ke, a ka tili dantaŋ ki jee le a maŋ tiňaa. bari, a ka labaŋ tiňaa la le parisiko jee be sumayaariŋ ne, mee a buka, a a a buka a bali noo tiňaa la,.